Amzao moa k dafa i resaky tambazotra serasera toy gny mapalaky malaza. <noise> Misy olo ta halaza tampoky i da manao kiadaladala. <noise> Manao fomba fietsiky tsy mendriky am tambazotra egny. Gny facebook surtout gn tena misy an zay. <noise> Da lafa vita zay da malaza i; da zay nefa tena manimba gny zaza ho avy.